Ley next ten years I hope to see myself in america as a as a electrician in america in ley next ten year I pray dah I will see myself the as a great electrician.